Ñoo'i yó ta tanguean tiempo xhi davii tá. konta kuxata dini yó juniota okuinta nri dini yó septiembre, ta ta tiempo ña ini yó tá ña ini yó ta da ichíi ña ini yó'o, ta na timepo vichii ta kini kon ta yú'a do. na ku xanre inio nguan, ho davaga ñoo na ku vichíiga a ku iniga.